kauso a gibeb dabba ko tara kisa eyo kumasi anti gyadau duk a gibeb dabba kiti rakumi gaɗati gyadau dan rakumi anti gyadau sosai eh, dan kuso ulaiyoto zateo beito a fete kisa dongo ana share har badansu ki ditu ki rakumi to saboka'a a gibeb dabba dikbo gyadau rakumi bu be'eso kudina kite duk agoto hausa so ansas siya ke a ikoti anomkoti ula a mokoti nako dino kosuntote a sunito an shanabu na dino haftate kuma a- a- hinɗe andi shanabu, ai gibeb dabba an sha'awa kiti rakumi bu dan rakumi andi zoi sosai eh, ko kolshe zaito sosai dan a ikotit mara, a ikotit jaru taimakinko lekoi ko kolazai.